E huakaʻi hoʻi hā kākou! ʻO ka mea mua pono ʻoe e maopopo i hea ana ʻoe e huakaʻi ai. ʻO ka mea ʻelua pono e maopopo ʻehia kālā e lawe aku ai i ka huakaʻi. ka mea ʻekolu pono ʻoe e maopopo i nā wahi e ʻimiʻimi ana. A e leʻaleʻa ʻoe!